<noise> Gny kolotsay Endonezianina; <noise> da mitovy am kolotsain 'i <noise> Sinoa sy n karana satria tsy mifankandavitsy eo reo. Da mifanakaiky avao koa am kolotsain'ny Malezianina. <noise>